Bariŋeḃo boafiamikaɭo amiñaboreŋ eñineźon, amina ódio, ódionohuumin. Níɭeġu iźĩ níhumin. Níɭeġu kula níġuhuumin moṗe níġumin. Fóo amiñahomeḃalo atiara níhiho, níne, áneho aḃaan niṗuõs, nila ésuka, niġalemmamo síniġarĩġuneġo. Me eleġaɭo árin nimel, áñariniḃua, níġuhuumin.